anin mal an barre sherea aksi tainama birria jir inama waan inama dur ijede dubed salamuan itdabbe salama <hesitation> assalamu aleikum, bwana yesu asifiwe good morning won tan yedanii dubatan waan salame rawodet won an yedun jaran yaa anin uf introduza anin abdullahi suleiman wario edenii won akana akana edanii bare tana dufaa anin ,dadho fulania dufaaa dub arratan waan isenin yed arratan sherentun gudio hamtua karibia woldagaa wonyadaa gammadaa wollira garaa.